Aku upogipio nagai mm tugere toi minno lalamukogimo upogino ee nagai tamugoginogo toi aku upogino mm ragu tamugosi, iko nagai kapinei girai ogo muro mm toi aku uposi tee aike omoto nagai usia rekuomino toi usia nko lougai usiai mamoro taparakomino upakosi usia nko lougai. Nagai mm sopoi toi uposi usia nko lougai uposi, upomino egu tamugosi.